Sport zaliga borishni afzal ko'raman. Chunki sport zalida turli xil asbob uskunalar orqali foydalansa bo'ladi. Chunki uyda mashq qilishga erinishib mumkin. Shunga sport zali yaxshi variant.